لو كان بإمكاني تعلم لغه واحده فورا كانت راح تكون هاذيك اللغه هي اللغه الإنجليزيه لأن هاذي اللغه لغه العالم ككل، تستعمل في حياتنا في العمل في الإنترنت في كل شيء، هاذي لغه تمكنا من أنا نمارس حياتتا مع المجتمع و مع العالم ككل.